Uu yala inna kir beled gorbeala agjiro, yani <hesitation> in beled innan <hesitation> muskilakko beledel haslafiko logo, inshalalog nourido mennayru uin tani beled una wida juwa temerangudan tiga, temerangudan tora fala, aiga doli aiga mone, aiga mallerondani, dari damunika jaman kaba nia tira dumin tani, inshalahologo beled unin kuddokan ju temerangudani ademriangudan tiginanga nourido menayru inshalah.